ممكن اكتر الأوقات اللي انا حاسة فيها أن حظي سيء شوية أن أنا مش بعرف أن أنا يعني لحد دلوقتي مش عارفة أنا اقبل في شغل أو أن أنا اكون اعرف أن أنا اشتغل حاجة أنا عايزاها